في عنّا آيس كريم على موز <hesitation> هيدا شوي هيك طعمتو جديدة كانت، <hesitation> شو في كمان عنّا آيس كريم؟ <hesitation> فريز إلنا، عنّا آيس كريم تئريباً هول هنّي هول هنّي الّي بعرفُن.